ډنمارک د اروپا په شمال کي پروت هیواد دي چی رسمی ژبه یی ډنمارکی ده او همدارنګه ډنمارک د هاګ په نوم یو اصطلاح لري چي ددی اصطلاح فلسفه د ارامي او عدالت په معني ده او همدارنګه د ډنمارک رسمی خواړه چي دی سمبوسې دي .او ډنمارک مشهور چاکلیټ هم لري چی ډیر نړیوال شهرت لري او په نړیوالو بازارو کي خرڅیږی